Siwato sanja iŋoot mé so soomé soniyee futook niyanuur. Mais saan injé iwaréén mé iŋoot imbi togoom, siwato soniyee futook sifojiir. Yo écimé injé sasé siwato so nijumé iŋoot imbi togoom do gaŋohoom.